ගෙවත්තක් <hesitation> නිසියාකාරව <hesitation> පවත්වාගෙන යන්ට නම් <hesitation> අපි නිතරම ඒ ගෙවත්ත <hesitation> සුද්ද පවිත්‍ර කරන්ට ඕනෙ. ගෙවත්ත <hesitation> <noise> අතුපතු ගාන්න ඕනේ. වැඩිපුර වැටිල තියෙන කොළ රොඩු <hesitation> ඒවා අස් කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම <hesitation> වැඩිපුර වැවිලා තියෙන ගස් වල අතු <hesitation> කපලා <hesitation> අපිට එළි පෙහෙළි කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම <hesitation> ලස්සන මල් වර්ග වවලා <hesitation> ඒවාට <hesitation> වතුර දාලා සාත්තු කරලා <hesitation> අලංකාරව ඒ දේවල් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම <hesitation> දිනපතාම <hesitation> මේ පිරිසිදු කිරීමේ කටයුතු <hesitation> ගෙවත්ත තුළ සිදුවෙන්න ඕනේ. එතකොට <hesitation> පවුලේ අනිත් අයටත් <hesitation> අපිට කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ <hesitation> මේ ගෙවත්ත මෙහෙම පවත්වාගෙන යන්න ඕන පිළිවෙලට ඒක නිසා <hesitation> නිසියාකාරව කසල ද්‍රව්‍ය බැහැර කරන්න ඕනි <hesitation> නිසියාකාරව පිරිසිදු කිරීම් කටයුතු කරන්න ඕන <hesitation> දිනපතා <hesitation> මේ මල්වලට වතුර දාන්න ඕනි <hesitation> ගස්වල වැටිලා තියෙන <hesitation> අනවශ්‍ය අතු ඉති ඉවත් කරන්න ඕනි <hesitation> වගේ දේවල් අපිට කතා බහ කරලා <hesitation> පවුලක් විදියට <hesitation> ඉෂ්ට සිද්ධ කරොත් නිසියාකාරව ලස්සනට <hesitation> පිළිවෙල <hesitation> ඉතාමත් අලංකාරවත් ගෙවත්තක් පවත්වාගෙන යන්ට <hesitation> අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා.